احسن نصيحة آخدها واديها لغيري ان انا مركزش مع اي حد، اخليني في نفسي بس، لأن مفيش حد هيهمه مصلحتك الا انت وانت المفروض متبقاش شاغل بالك بحد غير نفسك لأن دا مش هيعود عليك بأي حاجه فمتغلش بالك دي احسن نصيحه.